أيوا في أيام الطفولة كنت أحياناً أعمل نفسي مريضة وعشان ما أروح المدرسة كنت أقول لاهلي إني أشعر بصداع أو مغص، كنت أعتقد إنهم بيصدقوني في بعض الأحيان كان هذا ينجح وكنت أستمتع في قضاء الوقت في البيت وأحياناً كنا نجتمع مع الأصدقاء ونلعب وهذا كان أفضل من الذهاب للمدرسة بكثير.